Patalwa ɗa yake nga hulan nyiɓre nga hulan nyiɓre warti ngaɗo tokka himɓe ɗo laara nga nonno himɓe tokki nga tokki ha nga woni yehi laari wuro maɓɓe yahi laaru wuro patalwaji ka ɗuɗɗum.